Sakafo bôkà amy ny legioma? Karà ataon̈'ery pome de tera edy ai, abôkà eo ino koa zen̈y? Ankôtran'n̈y pome de tera, fihinan̈ana voan-dràha àby io koa tsy haiko mety tsy legioma ndraiky fa zen̈y ziô no azoko hon̈ono mety mahasolo hena, karà zen̈y.